Vosa resah givu garupa vori rivere vo stoa, ra va ourivere, ra vosa guvutu verasa aue uvere, ra vaia ora guruvere, o vosa sipareo ara tokotoko sa aveuvere, nova vavaea, ra va ouri vere va karusa ra sipareo ara tokotoko rivere, vova vavaea va ita eva, o vosa ruipau ra vaia orui garurivere, o, ora garuvere vova arere vatu arova vosa voroa gorupape ra va ourivere resa kaperesa va rosa ra tokopirovere. O vosa ruipau, vosa varo turupauveira avaia terete, oeake varaita osa turu pavioveira vigei, riakora ra oiso ruipapavioveira ra va kapere sa vai ia terete roro pari. Ra va ouri vere avero tokotoko pasa osa viape ave sisisi kaporo, evara ga ousirivere resa keperesa ave took pasia terete iroro. Uvare riro avuaruarurua. Uva vosa viapaura. Va ouri vere avero. Rekoreko sa, oisio osa varao pepa toiruipau. Ra va ourivere resa kaperesa. Ra pepa ra roro rivere vaiaivosa piksa uraura pa ruipapau vova pepa, rava sirova, varori oire eisi resa kovoaro toupaiveira.